لا طبعا أموت قبله يعني ليش أموت بعده واعاني واشوفه واصيح ولا لا الأفضل قبله هو يزعل عليه عادي بس على الأقل أموت مرتاحه أموت وشايفته قدامي يكون شي عميق وشي وايد حليو ومؤثر في نفس الوقت اي